<hesitation> Fomba fiasan'ny montre zao e, <hesitation> amina montre e misy aiguille telo e, de leha tegna fohy ndrindra magnondro lera de leha <hesitation> lavalava magnondro <hesitation> minute de leha menamena magnondro second de mande pile zegny le montre, zegny hoe ampidirina pile aminanjy de lasa mande izy avake.